A <hesitation> ny fangalana sary <hesitation> nomerika dia hita hoe fangalana sary <hesitation> maoderina be izy io sady azo kirakiraina tsara a. <hesitation> Ka izany no mampiavaka anazy amin'ny fangalana sary ana- <hesitation> analozika.